بعد عشر سنوات اتمنى اني اسافر العالم كله يكون خلاص اكتفيت من ناحية تحقيق وضعي المادي ويكون خلاص لازم اني ابدأ استكشف العالم واسافر العالم اغير اجواء اتعلم اشياء جديدة واظيف لخبراتي وحياتي اشياء جديدة من خلال اني اتعرف على ناس جديدة بحياتي.